ña kasiyo tava na ku koo ña nteyo tava na koo kuesa yo hua nteemi hua ñaa-m ñuu ntavi yo´ra yaantua yatu kuña kasía yotav na ku nteeyo ku ko kusa yo ku tyi uu-m ntasara taku ntituna sianu ni sío ntasara ñaku yuva ha ñaku ixta ka ñaku ntutyi ka kití yuku ka ntitu ñaka ni síasina ra ntasía hua kuana síanu viti yaana nta kumi xiko usi ntaa yaa ka u´un ña xiko ku kuíia na ra íyaa ni tyi sía hua ña nteentua nisía na ni isíana ntasara uu-m ñaku viti saani iyañari so sa na katye ña koo ko tyintentuva ña´ka tyi taku viti ra kisía tata´n kisia kee sá ítu ka tava na kusaa´ña a ntakumía ra ña tata keenti sía ra sa´ra ñahara koo kusa´a ñaka tyintea iki kuñu yo tava na ko nteeyo ra soo ña ntasara taku ti ni siasi na ku isuu ka lesuu ka ntikuañu ka yakui´in ka ñati kuu láku katyina xiña ka ña ntakumiri ra ti ni isíana ni kunti nikuturi tyi ñaa-m tika ni ku kuuñu na riso ta inka ti ya vitika ti taku ka tikoo na´a ka nakatyera tika kuu tiká ra ti´ka Kuri tyntentuva tyintetu yo ka na ko kuesayo tyi tanu yuku síasiri intomiri yuku ra ntaku mi yuku hua yaa nurira ñaka síasinti siasituri ra sa´ra tahua ña kuayó tiiyo ri yuku ra kisíayo sakasuyori siaseri so tika Kuri tyimtentua tyintee tuyo tyi vasintua vasitu ña vaa nuña´n kuñu pali ri tyi tanu so nu yuku siasiri so ñaka kuanti kuatu kuñuri kuaña mimí yuku ku kuñuri ra ñaka kua tyinte yo ña síaña kuesa yo ña yaa ntee yo ñako kue ko kani yo ra inka tuuri ku´ña ta ti´ña iín ña in tisi tu itu ta´yu ka tani kunantua into tutu kara sa´ra na taviyoru ra sa´ra koyo ñaa tii ñaa tindaku yaa liso Kuri ra tana sakasuyo ri nu sío kasi yo ra ta xa´an miri ra tika Kuri vasintua tuku ña ka´na ku vitamina tava tyintentua iki kuñu yo koo va´a yora ñaka uu ña iya kuaa ka ña mm tyinte iki kuñué riso ñaka nihua ña siniyu ña kuu ñuu tyi ñaa-m ñaka hua ni sanan nù´u kasía ra taña kara tyintea nta vityu ra koo kuee kani yu ko´ña síasi yuva síasi ñaa- m ti tiká ha síasi ti kana tisi itu´n ha síasi yó´ko síasi ntakumi ri ti siasintiu ñuu ndiu tii ka´na ku tía´ma ra nta tiku ii´turi kara sani siantua siatuuri ka kuesa tyi ña ntinu itu´n ntinu ña yuku va´a síasiri ra taku yuku ara yuku va´antua hua tyi yuku tata´n yuku hua ra ñaka tyintentua iki kuñue sa ya nteentiu sa´ya kuesa ntiu ña kuu ñuu ntiu.